Ny fiantraikan'izany amin'ny fiaraha-monina dia faly arô ny fiaraha-monina sady mba miara samy mahita samy ela velona eny dia mahafinaritra e.